Algunhas veces escoito música en galego e a e os cantantes que máis me gustan son Guadi Galego e Xavier Díaz e a que e a canción que máis me gusta: estarei, estarei chea de vida.

Ahora non chove, pero penso que vai chover toda a tarde.

e que cala fastidia o que fala.

Hoxe comín sopa de verduras e fideo e tortilla con ovo e con patata.

Na piscina ca miña nai e co meu pai. <noise>

O porque axuda a a curar as queimadu- as queimaduras.

Si, Palmeira porque me gusta ir moitas veces no verán coa miña familia.

Non toco ningún instrumento musical.

Fago unha festa. <noise>

<hesitation> De menos a miña profesora de infantil que se chamaba Montse.

Indo a casa do avó para ir a, para abrir os regalos.